Ka su boki ka su ben pka <hesitation> ka su be pkang ke mba rahk kan ke re kole nkele ofor mbe ba lam kan ke le bokem uka ka ter le lakan ba ra bouk bokem <hesitation> a fe lem bi ke seh oba ten ten kelu yen o feir le ka tee odu omu o feir o ku o yen oto nkuo ke pu pi o sap bokem yen a toum ke bung a fu nkale ka far o feir bokem bo yen dor o fle nkebe nkele keru nke bae one tor bokem mbu bo fee nkele keren kauye bee afam kehi eyen o fe le bo slui or teem karang kelu o san bokem bour yen o reeg ger impka of or kale o kepei o ree kaneleng o fee banor oba seey bokem o feir ga far <hesitation> oba chuabe oba beu beim imbe quceloba chuame o waine oba tuine kelu ehen ar di kan keh an aye Alan ka su or cour kan ke ka su be ga pka or qua lanb Tor ga su war aruru a tar lee gasi or rare intep aruru eh yen A-fi ne mu kese a-ba sab, a-so gamu kangkang gbad. a-tad a a-tad kange, omu o-sure a-jie kashuam a-yip keryii a-yip ekoria a-twom. a-jyi enuru eyen. emu mu gbad nkere a-jyi eruru gbad a-da bong e-shuian bangbogiba, a-ba sab kankang a-a muu ne enyiam eyen, a-so enyiam a-tu ge gàté a-sab ekwore a-fe a-kibè okare a-fe, a-fe bano, a-jyi eyim a-fe kangkang a-tcid bi kped e-fii, nkere byi fii kanong kanong, a-ba-fe bakwud na a ba bire water leaf eyen a-fe ga fa, atcid kehnkibe bi-fii kanong kanong kanong kanong kanong a-a wure omu afe, kireng bi-fii wo yen afuo a-re a-fu kasu eyen ka-a bě, a-ba bìrě eruru eyen a-fe bě baned bokye bě bei kibě erune nyi ten, a-ked kanyi, a-a ked kanyi bo-o nig bo-onig, a-ba bire a-fe, a-ba boo ganyi, a-ri a-fu bakwud ba-a kam ke-nyi ke na bě bàné bokyi bi-fa bakwud chuo ke eruru nyi ten A- fuo a-fu, kusy nkem ga-a kware, a-shuu ganke a-ti kise. Ke a-kwu a- rangang kasu wa kanduge-ekìré, anyi kasu nke ^ baned Bokyi to ba- da ran. a- song kanduge eyen, <noise> kantig ba kwu ba song kandugẹ ka-se. a dang e-re kanduge eyen nkop bafe, nkop bachad ba kwa o, a-re enyiam, a-re ekwore, bato ba- ram ke ashiose, a-re ekwob enyinam, a-ba ne mbi, a-ba so enyiam, eyen a-ked ekwob enyiam a fe a-kubǐ okare a-fe, a-fe bano, a- fe kagbele gbile a-fe bakwud, atcid, byi fii kanong kanong a-fe kanduge eyen ke kate, ke-kashii a-fe kamyin bakwud kanyin omu, a-sìgé kanke bakwud ba-byi, ke bakwud ba byi a-kped ked e kanke a-fa ge fa kati, a-tcid kenkibe ka-fii, ka nyim birim anyi aa-fe bakwud eyen, e-e ka-a fii kanong kanong, af fuo a-ri a-fuu ga-a-bě, a-ba jii eshian eyen a-pwo kibong, <noise> after a-a jii eshian eyen a-pwo kibong